Ny sakafo bangladesy zany da sakafo tena malaza amin'ny sakafo masiaky. Ohatsy amin'izay izao ny vary, ny fia, ny legioma; ireo tena masiaky. Anisan'ny tena mampalaza ny sakafo bangladesy koa da ny biryani izao, izao tsarainy biryani agny izao. Ny biryani io da afangarondreo miaraky amin'ny hena, na henan'ondry, na akoho da miaraky amin'ny episy saf- safrôna izao.